Ja ku pl <hesitation> a jiaa ku lápiz ka'ando ja teendoo in niu'u in ja kuinindo daava'ando in carta ja ku familiando ojandeekundo in comision tiuku xuteendo lu'a ko maá material ja nandi'i ku jiaa ko maa vitnaa io pl <hesitation> a io la'a lápiz de madera ja tiuku ko xeocupando vitnaa maá jiaa kuja ocupando ndeé kañinni na'ana ja na'ana ni kundeekuna la'a escuela en 1957 tiuku ni kundekuna tiuku pl <hesitation> a pl <hesitation> a chun ni ku lápicerondo vitnaa ña'aka maaka pl <hesitation> a io vitnaa.